<noise> Kalan ŋda kala no a ne ayma kalan ŋda kala kan ayga bay. Kalan ŋda kalay wo iga ba gumo, ni dii biiri kala gono kwaray kala gono boogu ciray ikulu dingay kala ŋda ban da ban. Ni dii subu <hesitation> kala gono ni dii ruwan siminti kala gono ni dii sauran abubuwa kindo kalay kulu day ŋda ban ŋda ban no kulun day da inga kala. Ni dii kalay wo iga baa gumo zama kwaray kalan da bogun ŋda ciray da sayyan imandame kala yan no ndi biiri yan ikulu dingay bon kala mate kan igo da. Ni dii mo kwaray mo dinga bon kala matakan a goda. To afoyan gono kan iga ne haamo kala da sauransu day iŋgay day no gogi dake kera ga gi kway kalan da kalay iga baa gumo kaŋyan gono hari kulu day gono dungay bon kalay. Hari kulu day ikalay gono di kan day boray ga dede ga ne wane kala fila no wane mo kala filana no aga hina wane mo kala filana no aga hina. To ya din no abubuway gonon da. Ni di sõhõ kalay wo di ne aymani lissahi kalay ga baa gumo wo kulu dinga ma kan a kaa da no iga ke da. Ni dii yadin no kalay wo gonon da, kalay iga ba gumo kadday irikoy tala kannin ga hari yaŋ te, wo kulu dinga kala kan iga kee da. <noise>